<hesitation> Ecureuil malôhaka hitako tamin'ny tele fô tsy de haiko magnakôry loatra rahabenazy fa ny atany <hesitation> mangala voan-draha izy de avôriny de mbô ataniny <hesitation> avôriny igny zany mbô hentiny iarôvany kaofa avy ririinina igny de ts- efa tsy miboàboàka fa igny fôkiny hanigninazy e.